Дар боғи мо панҷ намуди растаниҳо ҳаст. Се дарахти себ, ду буттаи ангур ва панҷ гули садбарг дорем. Ҳамчунин, чор бех помидор ва шаш бех бодиринг парвариш мекунем. Ҳамаашонро бо меҳр нигоҳубин мекунем.